إيه التعليم مهم جداً للمجتمع. هو الأساس اللي يقوم عليه تطور المجتمع ونموه. التعليم يعطينا الفرصة نعرف أكثر عن العالم، ونفهم الأمور بشكل أعمق. وهذا يساعدنا أن نكون أكثر إنتاجية، ومبدعين في شغلنا، وحياتنا اليومية. بعد، التعليم يساهم في تقليل الفوارق الاجتماعية، ويعطي الفرصة للجميع، لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. لما يكون المجتمع متعلم، يصير في تقدم في كل المجالات.